دايم أحب أوصل مبكر على وقتي يعني, <hesitation> إنسان ملتزم بمواعيده, أحس كذا لازم أحترم وقتي, ووقت غيري يعني, وأصير مستعد لأي ظرف طارئ ممكن يصير يعطلني أساساً عن الموعد الأساسي, فاني آخذ بالإحتياطات, وأوصل بدري, هذا أصلاً يعني من الآدب العامة